नि मैं इद घाटो शहरू यात्राऊ तोच, अंग पतिऊ ई कोनया शादी तोच। शामिल हाचिमोआमंत्रित बबअ तोच। आनु द्वा ओबल समय बित्यातया, शादिऊ शामिल हाचित। शादिऊ शामिल हजेत आनंद लेज। औं होदो वाली दम नीच, द्वा एतिहासिक स्थल नीच। किनानू खीजीगईया। अ, बिलकुल द्वा निगानू इद प्रसिद्ध किलेऊ दोरा लान्च, संग्राले ली बीच। दो निपी वास्तु कला रंग ईतिहास रोचक नीच। स्थानिय लोगा नू बाचीत ली लन्च, होदो चु संस्कृति बारे ली नीच। हुजु वाली ओबल लागेच, हुजु शहरऊ यात्रा नू ली लंगयाच। अ, बिलकुल। दवा ऊ मौसम हुना ली वाली अबल तोच। पर्यटकऊ संख्या ली कम तोच। कि ली द दवा बयोई कि ली ओबल समय बीतेच किन ली।